Nyòògoò ɓète tiŋ nàŋ yaȧ jeim nɛ̀ŋjeɛ̀ manaŋ wa. Sèèìm jè nyòògoò ɓèteɛ̀ è fɔɔyɛ̀ìm jii kàànè laabuɛ̀. O o o, mànȧiŋ wa, manaŋ kèè nyòògoò ɓèteɛ̀, è fɔɔyɛ̀ìm jii, nyòògoò ɓète manaŋ kȧȧnè laabu, tiŋ manaŋ, nyòògoò ɓète, mìŋ jikàiŋ.